Pôsy hely amy jin̈y bôka fikain̈olo -mpanjaitra izy pôsy sekre zen̈y, an̈ao kô fa misy raha tian̈ao asitriky zen̈y ndre vôla na taratasy na karàha in̈y zen̈y ten̈a ilaivan̈a pôsy sekre àby in̈y.